أفظل احتفظ باسمي الأول الحالي؛ لإنه جزء من هويتي، وتجربتي الشخصية، الاسم يحمل ذكريات، وتجارب مرتبطة بحياتي، وأشخاص أحبهم -تتغير- تغيره يعني فقدان تلك الروابط، وأحب أن أكون مرتبطة بالاسم اللي أعرفه به طول حياتي.